A pranzu prifirissi un paninu ma siccomu sempri panini nun si ponnu manciari certi voti un beddu piattu di nsalata t'aiuta a stari liggeru. Nsumma a li voti cercu di nun manciari pani e pasta propriu pi evitari di ngrassari troppu, la nsalata è lu piattu classicu pi putiri fari na dieta ma nta lu stessu tempu aviri vitamini pi lu corpu, chiddi nun hannu mai a mancari.